मोपण आमी कोयर कचरो एकत्र कोरपाक जाता। हांव हुयि बिन मोपन घर साफ कोरपाक मदद करता। जितून बोरें काम जाता।